जानवर का परीक्षण करना नेतिक अइना जानवर का परीक्षण करन लेइ तिनुक पिड लागअ और तीनुका जीवन भी खराब अ और बिमारे भी लागअ जो तिनुके आस्ते आच्छे ना आती।